<hesitation> Fanjanahagna planeta hafa ,raha gny aminà manokagny da tokogny sisy lalàgna mametry an'izay f'izay mahafaka mandeha amin'izay planeta hafa agny, afaky magnanjanaky da tokogny <noise> andreo agny izay, manjagnaky indreo raha afa raha magna moyen fa raha sy magna moyen da mijagnona amin'ny planeta misy agnazy eo avao izy.